Azafady lahy, mba afaky ajojotsonareo va lahy ñy feony ñy raha mañeno zao fa la, la tsy afaky mirehaky rahay aminy longoko ite; mare maré raha zao ka tsy zakany ñainay. Mba ahenaonao nareo roe azafady rañandria, mitsaoky faladianareo, mba ahenaonao tse fa rahay koa moa ndra avy ato e, mba ta hirehadrehaky milamindamee, izao lah.